Jaa kañuva’atra ve’e kuu inn edte ku’u ñuvu kañuva’atuyo kasatu inn este, este teu, ñaa teu yua jena’aña, ko’oluliun chii ko’o ñu’u kuutu ko’o luliun te yua kajatiuntuyo ja kasutuyo nuu yuu kísíyo nuu kaa cho’o nteeyun yua kaa jasutuyo yuu kísí yua xii yua kachintaiituyo nta’ayo nuu kantikoyo, xii nuu nu ntata’ayo xii ntenu kajatiuntoyo ko’o nu’u luli yua, te ko’o ja kaa yeyo nteyu naun caltu, naun nteyuu uua, naun ntichii, kayeyo te, nu ko’o ko’o ñuun chii chu’untoyo te ko’o, inkatu ko’o, jaa vaa jena’a chii tu kajatiunyo yaa chii chu’unyo inn teeyu ni’ini chii te kaa ka’antiiito te tuu kaajatiunto nte ya’a este sa’a vani jenayo kaa ja tiuntuyo ko’o jaa jichatu ko’o na’nun nuu kasa’ayo inn staa ñama, nuu kasa’ayo inn este staa, staa, staa nteyuu xii naun kaasa’ayo te yua kachun’untuyo nuu te iootu ko’o yikí luli yuaka sa’atuyo inn javixii xii naun kuu jaa yeetuyo inn jaa vixi, xii naun kuu jaa kaa yeeyo te nuu ko’o luliun yua chu’untuyo te kaa yeetuyo inn ti’ili yua ioo nuu, ko’o ko’o ñu’u ko ko nu’un te ko’o jichan te ko ko ña’a teu yua jenaña.